Bangladesh is South Asian Rampakat ania. Ani hi Pakistan, Naya and Omchina. Tumima tuan India, Naya and Omchina ni. Sangkat sekuas om li pasari kan Pakistan an inchenshan kan. India nena inchenshan kan. Bangladesh puhi an tel via. Is Pakistan ang asiat ani. Makselang, ani kan Pakistan, Naya, Omkha an duulawavangin. Dan bay via, an bay nua. Tuan sangkat sekuas om sari pakatak Bangladesh angin. An om ta ni Pakistan nena. An om lai jang tokan Bengali ka. Bengali <hesitation> pangvek. An ni lumavangin Bengali ka. An tam, an ram chong angin. An, an, an, an, an declara. Tuan, tuan, <hesitation> politics teka alaw lut veta. An, an ram economics tepo alaw san veta. A, tuan independence an neta ani. An hun, ahun lai tuan Sheikh Mujibur Rahman tu. Awami League le Bangladesh. Founder anga an siat ani a. Ama aber tuan independence. A, bay tui tu tu ani.